Oyi ro oma dɛmu ba bɛlzira ba cururu we woro fransɛ ba cururu we woro fransɛ han dia sɛrobe mu berara wa'anu ho arshitɛktir <hesitation> ba cururu mibin a zun mu beraso wa'anu don to ho a tunɛ nu tawɛ a vɛ dɛ